பலருக்கு, பச்சை நிறம் இயற்கையைக் குறிக்கிறது மற்றும் பசுமையான புல், மரங்கள் மற்றும் காடுகளை நினைவுபடுத்துகிறது. பச்சை பெரும்பாலும் புத்துணர்ச்சி மற்றும் அமைதியானதாக விவரிக்கப்படுகிறது. பச்சை நிறத்துடன் மற்ற பொதுவான தொடர்புகள் பணம், அதிர்ஷ்டம், ஆரோக்கியம் மற்றும் பொறாமை.